الجو بريفيري تاعي كي كنت صغير كان السيف, بارسكو كنت نتفرج مسلسلات و كوميكات تاع سيوفا بزاف, أيا كي شراولي سيف, هو سيتي الحاجا لا بلو بريفيري تاعي